á afmælistónleikum

Andra Frey Viðarssyni á söngvarann kátur krefst þess og ég líka nú er það enn ein platan númer hvað er þessi útgáfa ég veit það ekki þú í alvörunni veist það ekki

á þessari plötu að þú er sannkallað kamelljón í tónlist að snerta

ólíkum stílum sem maður hefur séð stóra listamenn gera þetta undanfarið stjörnur sem eru þekktar fyrir að gera kannski bara r b tónlist eru allt í einu farnar að gera hefur alltaf verið í listinni þannig að þú hefur aldrei verið með plan b nei og það var eiginlega ákvörðun sem ég tók strax því að nýútskrifaður úr einhverju listnámi þá reynir mikið á þig sjálfan og það er

á milli verkefna að fá sér aðra vinnu til að grípa í meðan hitt er ekki að ganga en ég tók meðvitaða ákvörðun um að gera það ekki því það er svo hættulegt

kominn í aðra vinnu og þá er hitt orðið aukaatriði borða bara grænar baunir og komast af ég ætti að gera meira af því núna hvernig velurðu fólk til að vinna með

með með son sinn og ég stoppaði bílinn því ég var á leiðinni í í þrjátíu og fimm daga tónleikaferð og vantaði gítarleikara það var bara svoleiðis

tókum með okkur þegar við gerðum fyrri plötuna fyrir þremur árum ég Helgi gerðum þetta frá byrjun fórum á hótel Búðir góðan tíma í að melta þetta saman

semur hann textana með Atla Bollasyni en við við höfum verið samferða í öllu

hann bara stendur

hann er svo mjúkur af þeirri músík sem við gerum saman eru að vera Helgi Björns vaknarðu og lítur í spegil á morgnana og hugsar djöfull er ég geggjaður eða er þetta bara

og fari með hann í göngutúr

að halda þér á jörðinni já og ýmsir í kringum mig færðu innblástur fyrir textagerð og

hlutum í svona göngutúrum já færðu eitthvað yfir þig nei ekkert á neinn dramatískan

lagi sem heitir blautar varir fyrir norðan á Akureyri

svo fór ég að nota þetta eitthvað í kringum það svo öðlaðist þetta sitt eigið líf svo kom allt í einu þá var eins og þetta hefði flogið eitthvað og það var orðið meira að fá mig til að segja þennan frasa upp á sviði heldur en að syngja lögin en talandi um tímamótin kallinn að detta í sjötugsaldur á að halda áfram í listsköpun

út í rauðan dauðann það held ég að hljóti að vera á einn eða annan hátt þessi þrá sem hefur fylgt manni og og er einhvern veginn þegar maður er kominn inn á þessa braut

að fást við vona að mér auðnist það hann gamall þessi þetta hlýtur að vera

honum finnst hann eiga hverfið

ég er náttúrulega búinn að vera hérna lengi þið eigið þetta saman við eigum þetta saman félagarnir ég og kátur við eigum þetta saman félagarnir ég og kátur